Eey, ñaamdu ina battina e cellal am no feewi. Ngati neɗɗo kala ko ñaamata ko ɗum woni ko nguurata. Ɗum ɓanndu ma tafoto e mun. Tawi ko a celluɗo, fawi ko ko ñaamata, tawi a sellaani kadi fawi ko ko ñaamata. Kono min ko ñaamanmi ko noon ine moƴƴi e cellal am ngati mi ñaamataa ko weli haa ɓurti, mi ñaamataa ko waɗi ɓellere haa ɓurti.